चिङनिय एबे त मुठान त चरैक नहिया हसिहे । एबे चरै जतुरा जम्मे उणेसइ चिङनिया उणियाए हैने सकलही । एबे चिङनिके चरै कहु कि एबे कथी दोसरे जनावर कहु मोरे हैने थाह एबे मुइ हैने सकइ कहे कथिह कहु कथी नही ।